Wul k'eh chikop reh ki'b'eja reh chaq'ab' qaqap ta ruu' janaj yaj yah qat'aliim janaj sa tz'e' janaj sa tz'e' reh chaq'ab' eh naq rib'eja pab'ee naq ruch'qom ajomik naq risik'im riwa' la sa tz'e' ej janaj chikop reh wach paat la sa tz'e' wula reh tirichi'jeem wula reh natirilam pa wula reh titiritarab'am xa re' hat ja'ar najaam naa naye'eem pa reh janaj sa rii naj si rik'uxb'aal ruu' qa'sa re' na nab'anam cuenta reh wul ar reh nacha'jeem wul ja'ar la miis la miis wula reh nab'aram wula reh tiricha'jeem pan paat wula reh niriwura panaa' paat niriwura ruwach paat la miis wul qa' k'eh rikamaniik nrib'an reh chaq'ab' xa re' keek la qa'sa re' hoj mas qat'alii wach re' nrichap taqee' kotaq b'ehleey y nrichap ch'oh re'laa' rikamaniik reh reh nrijosq'iim pan qapaat wula rej naa nasik'im koon naritarab'am wul qa'sa narisik'im eeh qa'sa re' niri nirik'oona la sa miis najaam na nab'anam cuenta reh porque re' janaj sa chikop ahpare' naraqam eh qa'cha ritz'o'il chiriij wul kotaq saq miis kota q'an miis kotaq k'ox miis choqpa' wii' la la miis Naj cha chikop wach reh qaraqam pan paat re'ee eh kotaq ch'ip la kotaq nimaq ch'ip loo' eh wul qa'sa re' naye'eem pa kik'uxb'aal kore'eet ta kiropana kore'eet tah ahpare' nikaja pero tz'oo' nawilam pa taqee' entonces la kikamaniik reh quu' hoj re' nikii nikcha'jeem la janaj wunaq naq nirik'ar talab' riib' eh cha'hqon cha chikop taqee' kee kiwii' reh chaq'ab' kore'eet wul mood qaq'aram koon la sootz' wul pach kore'eet pan qatinimiit yah man qala'ta k'eh sootz' reh ro'na q'iij xa re' la koree' loo' naq niwilam koon han junaj sa sootz' nariropana wach e pab'ee e y sikitarab'an cha naq ruu' ch'ahqon cha naq narisik'im ahpare' rah ri'nam risuuq' la soot'z kore'eet wulkee' wunaq man tz'ee'ra nkila' wulkee' wunaq nkiq'ar ke yah tz'irinka'ya ma' chikop pero wula ja'ar rikamaniik pan qa qak'achariik ja'ar wulmood qaq'aram koon kee chikop taqee' ahpanq'ajas man ki q'aram koon ke wulkee' b'oh tohlook pan ch'amal aaq chikop ke wula kikamaniik reh chaq'ab' xa re' kore'eet hoj yah man qat'aliim ta ru'uum hoj reh chaq'ab' qah wii' pan tinimit pero la wunaq ke ki'oo reh waraal wulmood nkiq'aram koon kee yah re' nakisik'im kik'uxb'aal yah re' nakisik'im koon ahpare' nki'nam koon kisuuq' Ahpa' nakii nakii sik'im koon qa'sa re' nkib'anam reh chaq'ab' porque la wunaq taqee' kee kiwii' reh panq'iij pues em nakib'anam kamanik pan q'ajas xa re' entonces kotaq chikop loo' tan mood nikik'utum koon kiib' porque lo peet ke nikiq'aram ke re' kee nirikansaaja koon nikichapra koon ru'uum re' es ke reh chaq'ab' ki ki'ilacha